Mkpó sé mkpékòd étiùsén ñnó ídém ámì ádé ámídé mmágwó ntíké ntié ùtòm ámì ñkénám ùtòm mfón mfón ñtwáhá ítiéhé cos <hesitation> mbòn ùtòm édùk mfòn mfòn ánuñ mkpéké ámmó ñléd mfón mfón ámmó énùñ édád échid ébáñá ùtòm ámì ñnámá ñnó ámmó, mkpó sé ámkpékòd étíùsén ádé ámìléké ñdá kùsén ùséídé ájámá áñnó ñyièn sémì ñyáyán ùbók ñtùùg ùsénídé ányé gwónó mfóón mfóón ákùk ádùk, ùtó ùsén ñtéré ké ékòd étiùsén kùwém ámì sádé ámì mménéké ñníóñó kégwò ílád ùbók ámmó ínám mkpó ánám ágwò ánùhó ányié ákíkéré ábáñá ùfók ámmó ánùñ, ánám ágwò ányié ékíkěré ábáñá mbèn mfén k’éssién, ùtó mkpó ñtéré kémkpé kòòd étíùsén.